Izy koa misafidy hizaha filma mampome ndreky mampalahelo alele zah mizaha filma mampimoe satria mba misôkatra fogna amin'igny raha mba mahafalifaly zah zany le raha zahavako fa tsy le raha mampalaelo.